Este na ra plat zy ni runbe ni na ra plat gyw, ni na plat gyw ni na plat geu ga ah tchi cun la ga ra plat diz ni na diz ra p´lat ni nap diz nú ah ni na ra plat xëthe ah tchi cun ra plat ndi dis lo ni, plat lo záh rninu, plat lo záh gy ah velna za th arroz gunzacknu nix rbëni lo gy, velna th zëtbudy quixnu logy’a nix rbëni lo gy, einty za ra plat- plat <hesitation> plat xila ni gew- geew’we rninu ni ná ra plat gyw gy va ni nix, lany gy rindá za bzá val’na ckanu vzá, val’na th cal, val’na th giny-doh, val’na, nix rindani langy, rdani lanygy einty val’na za plat ndi queity gackan com dizy xini lo’gy xigazy arroz, xigazy zëtbudy, bel, val’na nax bel sacka gan cuëni logy.